Ékeren pur kánee, dabor ifonilamue. Nímuiinininimudidialũwa, źiñaelamuźiḃanivũe niseeno. Níliḃu eso, nihanẽseeno, nivũe kuġuhĩġoźaġoleb nna nna nna níleḃumbienixaśue, níhuyemobahalee, níhuyẽkoko, níhuyẽodiengãho nna. Niḃaan níhuyemobahalee, mullamo nízol, nina fúlumbaho níhiẽho, fúlumbaho nifaśuho aḃa níṗu mimiimibahaleho, aḃanimbenikunen, efia nimbenixaśue nna, aḃanikunẽ níḃe, aḃaniźa íliḃu eso nimbenihanẽ, ninamanila niġabumali aña- añalomi áñaemene aḃanina ózuḃo nifimẽ. Nahã níndikee meñalõ- meña- ee- nilama aḃanilamukiśu. Áḃanindikee dóne, doźadowaźu, dowaźu ninaḃapuśenila, añalaḃapuśẽ paske wa síźimbo wafiaruźahengen. Dõ ínźemoźesakaesplike móźesakaxeden wa nímudialuwa. Kunana muġuelingen ékeren, niġavũũ. Múnda múrilele kaɭo amiñalamu ékerẽhe aḃaan, nímbienihuyẽ ma, nina ékerẽhe nisuolo, ánileḃuhuyẽ kuġuhĩ nna nna nna nna, aḃaan níliḃu eso nifieŋ, nii- nii- ninaa édunini nilanekasuloe, nikunẽdefia nixarendo, nii- nii- niḃe- niwayẽbiḃa eneli éźumboli, esoḃuleli, epoḃarli, elaźili nipuõe, nipuõe, nipuõe. Balapuõesa balaxunifiẽesa nixakaeya niġuźie niśaas, níḃelo miniġulemeɭo erof baɭio ni muśe eneḃeday añananipuõs niñarelo baɭio niśaas ékerẽhe niñuyendo dénedii. Aminiñadial aḃaan ani- aniiefiẽe, nímbenipuõs tíri desoḃule, mumuñamañama bahale, éźumbo nna nímbenigien káree defia díi, aḃaniñare. Dõk numooŝãĵe mímie ee- kaee nuġuŝãĵe.